أفضل إني أتعلم اللغة الصينية، اللغة الصينية وحة من أكثر اللغات انتشاراً واستخداماً في العالم هي لغة رسمية في الصين تايوان وسنغافورة وغيرها الكثير من البلدان حول العالم هذا الشي ممكن إنه يكون مفيد من الناحية الشخصية والمهنية بما إنه الصين أكبر الدول اقتصاداً هذا الشي راح يفتح لي مجالات عمل كبيرة جداً.